Añeteko yau tembiu yaikuareve kavi, yau ñanereta peguaï, yaesa yaikuareveva kavi yau, jukuraiko oyeapo yave pan reta ñaneretapeï oyeapova, öime tiempo ñanoïrupi, mbaetiyave yagua yandeyeɨpe oñemearupi, erei ikaviñoï yande yayapo yande yeɨpe